Xu̱kúꞌ tsú namíñúꞌ ini̱ ikhúún, ikhii̱n ñajuu̱n a̱bu̱nꞌ, a̱bu̱nꞌ ginii rá, namíñúꞌ e̱ꞌnii̱ a̱a̱n khúwá tsúú ma̱ndaꞌkhoo mitsáꞌkhúú múri naꞌkhua̱a̱ꞌ rá, migamíi mbaxíñaa̱, gaꞌ migamíí wáa̱ ikuj mitsaga má ikujmii̱ mangaa rá, ikhaa jngóó rí namíñúꞌ ikhúún, mixtiꞌkhuun má a̱bu̱n khúwá rá mu xógíi̱nꞌ má namíñúꞌ ini̱ ikhúún. Ngaa̱ xúꞌkhui̱ má mangaa tsúú xi̱yúꞌ numuu rí xi̱yúꞌ rá murí naꞌkhua̱a̱ꞌ rá, a̱a̱nꞌ migamií mbaxíñáa̱, gaa̱ nakajaña najunguaaꞌ a̱ndo̱o náa̱ guꞌjuá thana numuu rí ríndo̱o naꞌkhuaaꞌ tsú xi̱yúꞌ rá, naa ma̱ꞌniiꞌ maꞌni gínáa̱ puée̱ majúgoo aphaaꞌ áꞌnii, ma̱ꞌga ejngáá áꞌnii̱, ma̱ju̱ma̱a̱ xú natraꞌja̱ xndú náa̱ tss tsíñááꞌ jamí xúꞌkhu̱ má náa̱ aphaa mangaa, ngaa̱ naju̱ma̱a̱ꞌ rí rujua̱a̱nꞌ naꞌni mi̱du̱ ríndo̱o naꞌkhua̱a̱. Xúꞌkhui̱ má mangaa xu̱kúꞌ tsú namíñúꞌ eꞌni ikhúún rá, tsú mbiꞌjiuu xinaꞌ, mixtiꞌkhuun má xi̱naꞌ júwá, gaa̱ xtáa̱ xinaꞌ tsú mbiꞌjiuu xinaꞌ pulíi̱n, tsúkhu̱ tsú namíñúꞌ eꞌni ikhúún. Ngaa̱ tsúꞌkhu̱ má tsú xinaꞌ mugui̱i̱ mangaa̱ tsúꞌkhui̱ tsúú na̱nguá iyo̱ꞌ mba̱ñuu̱n ikhúún numuu rí mitsákúún wéñuuꞌ mú neꞌkhua̱a̱ꞌ xkúꞌ tsúꞌꞌkhu̱ itha xa̱bu̱ e̱yo̱o̱ ikhúún rá, ikhaa jngóó rí mbáku má namíñúꞌ ini̱, xu̱kú tsúꞌkhu̱ ikhúún. Xúꞌkhu̱ má namíñúꞌ ini̱ tsú xu̱kúꞌ mba̱juun mangaa rá, tsúú. Xu̱kúꞌ xáná ma̱tha̱ rá, e̱ndi̱iꞌ numuu rí <hesitation> mi̱khua̱a̱ꞌ xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱ itha xa̱bu̱ e̱yo̱o̱ ikhúún rá, ga̱a̱ xúꞌkhu̱ má mbá miꞌtsú mangaa ndeyo̱o̱ jambaa̱, gaa̱ ríndo̱o nde̱yo̱o̱ rá mbáku nimíñúꞌ neꞌnii̱, mbáku xú niwáju̱nla tsa̱wu̱nꞌ xógíꞌ e̱tsu̱u̱n xógíꞌ edxu̱ꞌ niju̱mu̱ꞌ rí ikhúún, xú́ꞌkhui̱ ma̱a̱ꞌ niju̱mu̱ mangaa ríí mi̱khui̱ rá mí, ngaa̱ mbáku xú nikhrámu̱ꞌ ne̱nii̱ ríndo̱o nde̱yo̱o̱ tsúú xu̱kúꞌ tsú mbaa̱ tsúgi̱ꞌ tsú e̱ndi̱iꞌ. Ikhaa jngóó na̱tha̱ rí namíñúꞌ ini̱ xu̱kúꞌ tsúgi̱ꞌ.